Tsa'aps, put's, ukyë, t'suxkë, na waj tëñ, rosado, giñ, azul, kujyam, cajue, naranja, zanahoria, po'opë, lila, plomo, na'a melon jotë, na'a ka'ak pot jotpë, neyb melon ni'ixënbë, yëyëcch dun ta jamyëch.